I dadabe Rakoto da fa lonaky amin'y tanà io eo. Raha ara-tantara i io fa niaina tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahan-tany zany. Tsy moramora hoy i ny raha niainany tany satria fijalia avao isan'andro isan'andro. Fahoria sy fanangejana no hazondreo tamin'ny fanjanahan-tany.